Ya to kande na pamalapu'ki supaya tea di masaki ehh buah buahan, <hesitation> jeruk raka, apel raka, atau punti raka, atau pao, atau apa raka buda tu macam macamna buah buahan. terus yate rempah rempah sayur sayuran di kande karna yate sayuran na pamalapu'ki supaya taena di masaki. <hesitation> <hesitation> yate sayur sayuran, sayur kangkung raka di kande supaya na den ma lapu' ke anu tae di masaki, sayur bayang raka, sayur sawi raka, mane iyate bale eke dikandei supaya tae'na <hesitation> seteril te' bale dibissai jolo, mane di <hesitation> di alai tambuk tambukna, dialai sissikna, mane digoreng terus supaya tae di masaki supaya di malapu' tarru' dikurang kurangi to kande minuman meniuman keras atau minuman minuman yang mengandung gula atau mengandung <hesitation> atau mengandung zat zat kimia terus <hesitation> <hesitation> atau ke misalkan <hesitation> la moraiki ma lapu'. <hesitation> di pabudai bang to olahraga maleki lari lari ke makale' atau maleki raka lari lari ke karueng supaya anu te kaleta' marasa di sa'ding, supaya <hesitation> marekan rekan ki ke maleki olahraga terus <hesitation> pa budai di kande te <hesitation> kande kande, buah buahan <hesitation> pertama liu to buah buahan dikande karna yamo to' vitamin vitamin C na pamalapu' ki. <hesitation>